Noruega jaevi, kua ïru reta rämiño, iroɨ renda vi, opaeta yasɨ reji, jaereta misi yae oesa reta arakuvo, ëreï oipokua reta oikovaera